أيوة طبعا شرم الشيخ، وشرم الشيخ دي فيها حاجات كتير كويسه، فيها خليج نعمة وفيها الغرقانه، وفيها فنادق علي أعلي مستوي، فيها سهرات في سوق سكوير، فيها حمامات سباحه عالميه، فيها أحلي ألعاب مائية، فيها حاجات كتير جدا تجذب اي حد انه يروح هناك.